E karazany izy io moa zany, <hesitation> drakaky zany da efa hita agn'anatine ranomasy, gne fia, gne requin, gne baleine namany aby zany, sy indraiky avao koa misy sokatry agnatine ranomasina agny, da izay.